Дар бораи муоширати байни гурбаҳо низ ягон маълумоти илмии асосноккардашуда вуҷуд надорад, вале фарзияҳо оиди он ки гурбаҳо тавассути имову ишора ва ҳаракатҳои дасту по ва баровардани садоҳои гуногун мубодилаи иттилоот мекунанд, хеле зиёд аст.